Kesabaratta dalam menggapai tujuanna yaritu nabalikki baraq mappikkiriq macinnong nawilikkiq baraq ala assi- assipettung yapanritae appagguruang tette sabbaraq olo ri akkalino ma- namo maruttung akkibbureng ya tette mancaji addampengeng